<noise> La gnany Philipiny koa i e da amy resaky sakafo koa gnandreo mapiavaky andreo satria amindreo agny ny sakafo ny philipiny zany da fikambanan'ny sakafo fikambanany sakafo amy firenena telo. Ny volohany ny an'ny Sonoa, da faharoa gnany Espagnoly da ny fahatelo farany gnany Malezy.